Ama xa mistun pus latama xa katsis porque pus axni na mamixinankan tataxtu a ma pero lama tsiy pus uxa xtaskujut mistun na kachipa na kamakgni i utsats na xa lekgasat tsama mistun laki lha na latama xpulagni chik. i ama no chichi pus huilikan xkilhtin laki na makgtakgalhnan na lakgtsin paro lha tu mima kahuau para ti i lha kakslakahuan eso para mima para tu a tununk takgalhin pus u xa naxka, o para ka mahuakakani xtilan xkilhtinchik pus u xa kamakgtakgalh aman chichi uxa xtaskujut tsama chiche kilhtin xa tahuila katsis likgtsin. i unoxa tsama lhi katsis noxa na kgaxpatparay tasa tsama tu huanikan monkgxno <noise> pus taxtu xa tahuilaxa latia lhantse xakgankiw maxs tahuila pusna kgaxpata xha axni tsishuama tsukuts a tasa chono tsama tu waniparakani tu wanikan i tsisna axni lu katsisats pus tsukuts a tsukust tasa tsama matsisana wanikan katsisana na tsamalhi. Tasa i uno xa tsamahli tsama na u xtan na ta taxtu na katsis porque pus uxa tsama mat xtan tse mat lakawanan katsis lha la xa lakgtsin xkgakgetat por eso uxa ta li taxtu katsis axni lhati ka lagktsima laki na hla ka lha kati kachipak porque na hla ta lakgati na kachipakan na kamakgnikan para ti no kahuan chipakutun xtan o- o chipakutun ama tu wanikan kuyu, pus hla talhtata ta lakgtsin axni namin pus lakin tse na tachipa ta leen xchichikan porque u aman chichi kgankgawanan axni lakatsu mima xtan o lakatsu mima tsamalhi cuyu o tu wanikarakan mapachin ama ti tachiparacutun mapachin pus taan tamputanu kakiwim akxni lu kapusksuats ta leen xchichikan porque kgankgawanan tsaman chichi para tu takgalhin ta talakatsunajima pus uno xa li leencan aman chichi anino uxla putlakga lakin unon tse na chipakan <noise> chon tu kawawi ti un tawanipara tankux na tachipakan porque taan tachipa ta taxtu tsamalh takalhin katsis, y uno xa tanati tachipanankutun ama xa wanikan chixku. Ani lakaputsa tsamalhi takgalhin, porque uxa tsamalhi takgalhin tu wanikani ama kuyu amalhi papachin tse xa taliwakan na waniniy xla xliwan uno xla taan ta- ta lilakaputsa ti tachipakutun.